<noise> Eh rôgny e, tsy heky tsara be rô satria <hesitation> tsy de tegna haiko hoe ino raha tegna nohagnin'ôlo tagny talôha be tagny ankotran'ny hoe hagnihagninkôtragna sy ze raha nisy tanaty ala fô, tsy de haiko tsara be raha havaliko mahakasiky fagnotaniagna araiky tô e.